Okay ngame onda putukila moshitopolwa sha oshikoto. moshikoto onda putukilamo nee ndili naavali yandje meme kelawu na tate shivute sha sam momukunda uushinga nda putuka nee handi dhana nuunona uukwetu woomvula dhandje. Moshitopolwa shetu sha oshikoto nee omuna ooskola dha yoolokathana. Okwali hashi kala enyanyu enene uuna tandiyi koskola nda tothwamo nando ookuli tandi ka kalelapo oskola yetu ya onathinge. tatu tsakanene pehala lyontumba nuunona uukwetu mbono wondondo moka ngame ndili womoshikoto. Tashiti omuuwanawa molwaashoka nkene twa putuka ohatu tsakanene. ohatu longwa nkene tuna oku kala naantu ooyakwetu. onkene wuna oku ihumbatela omuntuu opo tomu tseya. onkene wuna oku kala namukweni inomuu vitha nayi. Moshikoto shetu omuna nee iinima oyindji iiwanawa. Otunamo omilonga. otunamo otunamo oondama. otunamo nee Omahala moka wo natango oma- omahala nkene geli omahala omaanawa hoka twa kala hatu falwa nanditye nee pamwe otandi dhimbulukwa shampa ndishi uli momukunda tse otwa putukila ashike komukunda. shampa nee wuuvu takuti aae otatu ku fala komuthiya. okuna ashike. wu ka tale ngaa shike oh oho kala nee wuuvite nawa kutya muno moshitopolwa shetu sha oshikoto sho ndilimo ngeyi. Omuthiya ondoolopa ndishi. oho kala nee wwa nyanyukwa. Ethimbo limwe otatu tiwa okay sho tatu zeni mondoolopa. otunamo othithiya. Othithiya oyili pomuthiya mpo. Oshinima shimwe oshaanawa nayi. omeya ngono ndishi. omeya taga fuluka tagazi mevi. Onkene ohashi kala oshinyanyudhi naayi ngele omuntu toyi kothihtiya. toyi kothithiya hoka wu ka dhane omeya. Ethimbo limwe pooha mpono oto adhamo nee iinamwenyo mbyono tayizi mokashana. Tashiti oshinima oshaanawa nayi nayi nayi noonkondo adhihe. Moshikoto region. mo- moshi moshitopolwa shetu sha oshikoto mono nee. moshitopolwa shetu sha oshikoto ngaashi muna okashana. muna iinamwenyo ya yoolokathana. iinamwenyo mbiya yomokuti ihaatu mono. Ndishi ohamu mono ashike uumbishi. tamu mono tamu mono uumbwa. niikombo niingulu. ahawe Ngweye ino mona natango. Ila moshitopolwa sha oshikoto eto piti pomuthiya mpano. etoyi pokashana wu tale iinamwenyo nee. iinamwenyo iiwanawa mbyoka ihaatu mono. iinamwennyo mbyoka ihaatu li. molwaashoka oya- oya oyilipo ya gamenenwa po. iinamwenyo oyindji tse mba tweyi mona ashike momafano. Sho nee nda koko nagwo moshitopolwa shetu. onda kala handi kala ndina ondumbo. kandi hole nando okuli takuti. aae oto zimo. mukwetu okwa zapo poskola yetu yili ponathinge nando ookuli. Onathinge ndishi oyili moshitopolwa oshikoto kutya omuntu nguno ae ota zipo ponathinge. oataka sikola nando omoluno. ohandi kala ndee nduuvite nayi molwaashoka shampa wayi moluno. ngawo owa ya nale moshitopolwa sha oshana ndishi. wa zamo nale moshitopolwa shetu sha oshikoto. Oshitopolwa shimwe ndishi hole nayi ohandii pula ashike kutya andola monkalamwenyo yandje nando egumbo tandi ka kala ndina. andola egumbo nandi kale ngaa ndina egumbo lili moshitopolwa shetu sha oshikoto. Tandi kala ngaa ndili mokuma mu muna okashana. kena iinamwenyo yomokuti. tandi kala tuu handiyi kothithiya. tandi dhana omeya getu ngono omeya getu onzo yo- yomeya gopaunshitwe ngono tagazi mevi. taga fuluka.